तीन से तरन नसलन कुत्रारो है। ती में से थोड़ा आजागुन मालम है। <hesitation> पीट बूल ने गॉल्ड सेफर ने धोयला कुत्रा, कालला कुत्रा। रातला कुत्रा ने इन सुबुन नाव में से मालम है।